تعجبني جمعية الهلال الأحمر، صراحة هي جمعية تستحج الدعم يعني، لأنها الجمعية ديما يوجفوا مع الناس، وفي أوجات الأزمات، وينقدوا أرواح الناس ويحفزوهم يعني على الأفضل.